वाशिंग मशीन छितरा धोबा कि मशीन हे। <noise> जिसे जल्दी से छितरा धोबा में काम आवे। इसे अपने छितरा धोबा में जल्दी हो जावे। एमे छितरा धोबा और सूखाबा का दो डब्बा रेवे। जीमे एक डब्बा में छितरा धोला और। दूसरा डब्बा में सको भी ला। एमे काम जल्दी होवे और ज्यादा मेहनत भी नि करनी पड़े। पानी की भी बचत हो जावे। मेहनत भी नि होवे। और काम जल्दी होवे।